וויזוי מ'פארעכט א סינק וואס ס'רינט וואסער. <hesitation> קודם דארף מען טרעפן די פלאץ וואו ס'רינט, און נאכדעם דארף מען זעהן אדער אויב מ'קען ארומנעמען מיט <hesitation> צושטאפן די לאך אז ס'זאל נישט רינען. אויב מ'קען עס נישט טוהן דארף מען קויפן א נייע פייפ און איבערלייגן די פייפ אז ס'זאל נאמאר רינען.